Izany hoe ny fomba mampijanona zava-bolana egny amin'ny habaka moa zany mazava hoazy hoe namboary tety an-tany zany izy. De nanao f- fomba fikarohagna zany le manam-pahaizana hoe manao akory fomba ampijanonantsika an'ity hoy izy. De raha fa natao moa zany ny kajikajy hoe na hoe fandiniha de ambony tany igny moa zany <hesitation> ambony igny habakabaka igny moa zany mazava hoazy hoe zay zavatra mipetsaky egny zany satsia tsisy rivotsy zany de afaky mipetsaky egny, tsy mihetsiky zany ny <hesitation> zavatsa zay apetsaka eny ohatsy hoe vato, e ta- hitantsika le vato mipetsaky ambony egny regny tsy mihetsiky mihitsy.